Eia kekahi mau holoholona kolo: moʻo, moʻolani, moʻo loli, nahesa, honu, honu ʻāina, kame, mokomoko, a me ka ʻikuana. He nui ko lākou ʻano a noho lākou i nā wahi wela o ka honua. ʻO kekahi, noho lākou ma ka ʻāina, a ʻo kekahi, ma ke kai.